أول شي بندير طبق ليبي تقليدي بس بطريقة مبتكرة، <hesitation> مثل مكرونة مبكبكة ومع الصلصة خاصة، لإن الطبق هذا يجمع بين النكهة والذكريات في كل لقمة.